Ko'k rang menga tinchlik, ishonch va oqibatlar bilan bog'liq. Bu rang ko'pincha osmon va suv bilan bog'liq, shuning uchun u tinchlantiruvchi hissiyotlarni keltirib chiqaradi.